Më yë du minëyën may ja'a jadun myadiakyë amuru'ux, yë a'ax dun nyanëmbyë esta tam's ejt's dun nuk manyakë jue ejt's dun madyakpë ayu'uk am, nebya minëyën amaxa'an y yë a'ax dun nyënën mixe bajo, mixe alto, jadun dun mixe medio jadun dun i'ixë mëdë nebya a'ax dun myadiakyë mëdë mëyë zapoteco, dun dun mixteco, madyu yë dun jya i'ixatëp nebya dun minëbyën portugues, jadun dun may dun jya mi'in, nebya amaxa'an myadiakëpë du dun këxë, may du mynë kap du näwyë juewambë wi'in tumatyë wi'in kaptät a'ax xyonë.